Ny anjaran'ny tsindrimandry a, handraisagna ny fanapahan-kevitra, dia ahafantaranao, ny tsindrimandry zany a dia mampahafantatra anao ny zavatra hitranga, na ohatra hoe zavatra ratsy sanatrian'ny vava na zavatra tsara. Dia igny a ahafantaranao, tonga dia andraisanao fanapahan-kevitra na amin'ny tsara na amin'ny ratsy.